Pos el Estau d'Israel s'entangó nel mil nuevecientus i quarenta-i-ochu pa acogel a tolas vítimas que sobrevivierun en Uropa ala salvagina que hizu los nazis. Peru, craru, lo que devía de sel memoria viva pala Estoria no golvel a repetil-si, pos án tardau mu pocus añus en descadecel-si, i la genti que vivía i vivi pallí, los palestinus, pos los están achacinandu lo mesmitu que los nazis hizun con ellus. Tremendu!